Onre jeña kue kachiñanado koxo ixula xa'i, tela valximo la xhajan ngueno yandutuku xuu tu xhajan nakoxo ni hí niyataxu nduu juxuu este ni ixhi kunaxunakuru onrexu ixuu yani kuu, juxu koxo nuxuu ñoxu yuku, yukuu tundana koján yukuu tuu ndani kaneyo ndano ñamii, ñamijan taka ñamii jainñai naiin ñuu ñai hi paxma chikuexo chikadika kayixu ndakoxo nda'a, kutuu chikoxo jono tula la xhua nina ha ndun ndunku inilanka chikoxo namajen je nama kuje kuka ndau kue kaixu, yajan ni kuu akute yaja nani nikavaxuu nduu ndadauxu mexuu, kavaxu kavaxu nikuya ján jonituxu ajonikuxu njuexo juxuu kejuexo, ndoixo ke njuexo este kavaxu niyani kuxi kexo koxo ndandute vividii ajune koxuu vividi koxo la ludii, ndakexu uun vaxuu najudi chí jonoxu tukue kuechi nui jinixu nui chinin modo koxo'o yakova njuene xhe kadiyo xhendedi ndujuru xhentau ndijero. Iho tuu ndakoxu tunana ndoko, tuñane kaneyu ndukuxu natundukuxu tuyii kunaxu nukua, uu yanuu nda onre kuu paxmaru yaniku kuanxu xhivexu kuu onre andakuani njuanxu xhi njuanxu, nuduu nute nutetana tete nuu tete yuku inxo'o inxo'o taka yukuu paxmajan yuku nujan koxo nimodo ñachiñein ñein, ñexuu ndechuku nanduku xhuku xhukuu nduchi jan nimodo koxo'o kuancha tentaya kue kaixuu, nikuya ajo nikayaxo nondujan ata koxo ninda'a nexhi mio nijuina ndane'e konro nuu antenan koxo nde kuka onre jan janituchujan ndakoxo chí vikoxo nrete nii vidii namandu nuxaku nuna kuxii mii, ndexhenitu ndayexu nan nedii ndunixu ho ndayetu ndujuxu mejor, ndodandeni kua nun tunii vidii nakuxhi konakoxo yexuu ndakoxo chikexuu ndita oyani kuu venro mene ndute vidii, pero mene nrutevidii yanjuni yani kujoxo nindexu nudii chuño chijinixu ndikixu ndukue kuechi, uun tuu kue kuechijan kava ndexuu navandatu chijinixuu nuu uun vaxuu undaxe tutunijan. Xhiakexu ngueno tandakanaxu ndun, nduñono no'o xhuñoxo chintada naxo koxo, yanajuinixu onduu chiniku kutuya koxo chindo'o nuka inixu chinduntio nuñi tujuñi.